Te nyamdunu kumwai farmanaidumni, kobohimbe yawidu, kanjwani yawidu taba nyiriyu, budhali beha kobokko. To, himbedu dumdoia banyawirin mandoia onareon, hama amofamibo nyiriyon botnumasin na foiyon pandu.